Wasiya jirangu wasiya jirangu munduwalkal nape wasakal nape wwasakar nape mundi watta watul mubi washa mubi mundi wattu yola wattui gola mundu wash a aya h yola yawttu yola yahan kasuguwangu kohun kasu giwengu wattu wash alu munduwo gwanegu kasisi hine intur haka ine kulcham regum koweragu kalis turwa dura washa ngaduwa koh eeh in chiga oow goskuwaluwa watawa chwaluwa mundi waluwa diwada wuluwa duwan wurta dasi masha arttah hjalu gi wasakal napega ah walu ofduttun kweragu nd ash wattu kasuwa wattu kasuwa watu wattuwa ka kkasuwa ga ha doi koiragi ihine himmar ihine sandda ye ga wa tta un kkameronsa thaye watuwatuwa da watuwatuwa da mulduwa tahadi ohum ta walo mundu washeki roba washikun riba mundu duwa ttaha waluwa ttuwaha mundu dasi wabudo wabudo munduwa shimoli haya ah hahya shimoli yaha dohdasi wosafttun wosafttun nonttah mundi adu kasuwangi muhun kasugu numttadah nolulo wattu eh washaye kasugu ene yagu Edeshi mandritah uttungussul maidugur ah sawattu chuggullangastta watulo mundi watu wa iso kuchungulsu bankii yanawdde mundi kamerrun munhusal chungulssu banki dasi wasalu wattu kaguhu wutta watta wahun kasuguwe ngu muntta walo dasi diqe wazinkiyaye wazuzuwan muntamadi wahummtahwalo wahum mttawalo dasi alci uhun kasuguwengu ulukdami mduni mttuwa koyi tchayi wodu wattu kasugueh ga wattu kasugwe ga wattu watuttuwa madu modu un madu un madushinge nzumttah madagal un tun ka madun udumtto lo lah pal ndumti ɗalwa kora nghumo du dasi numto masa kameroon ttah shayeh shm mitta luntuwa wutamllo mahum ttawalo mduna hum tuwa kora siga ah matuwa kore gungui auritta eh muttumu shuwari masha a goni kashllaro um dan umttu gonglong masha a gonglong umdunnum ttahalo malah gonglong namttu yagu kasuwasu kostoh asamalo umta ko ewaga masha kasuwa umdunullo maludun maluwa koyindun malu maɗaha su ppaldu sa cha himttahilo numtum zuwa kasuwa kasan tuwada koreha umdunum ttaimilo <noise> moham ttamilo ehh dasi Unttahanulo wanda kaksua untanlo washinague undi wabubu do ha bundi dasi woshimilo haya bulo masafttun matuwuzan anggum eeh numzzon muzzan anggum numttum tuwa ndunum zzum mandulumtadun tuwanskan kaya kayamndd kokeragi mzuwa dai kal mahn kasuwangu umfuɗa fu wandi <noise> umsse uzzuyangumo alle ngumo umdun umasse umdunum ssum mazum eh dasi mdunu sha mahun kasuwengumooh dey dasi halas suru usulladum dde nahu mattuwa yaudeh matuwa mutuwa uquma dduu mamangurnne nasilum nasilum numffuɗa fuwondi umsse uwusengumo muge <noise> wusengumo umdunum ussun dasi ulumtahaluwa aha wumtta du masha njirangandi numdu tcha tchayega tchad etta etakolodu kato katotuwa <noise> dah kohey iniset kotuwa seti rako katuwendi kotu kohnn kasuwa kotu kohun kasuwa ndi muhuntuwa dasi nuhusongol wattir ndi kutuwa kora njirantaye nga'andi mukutuwa kuluda kaluwondi dasi mmukulu <hesitation> tuwa da an najiya an najiya ehh ekatuwalandu dasi muku tuwako kohle sera kutu kamerrron tcheyaya kato kamerron kutur tchadkutu tchad ehh mukutuwa chad muntakulo numtala dasi matu tuwak kohey numdal dasi malu mofsaftun ahurroda ahssada mahumtamalo laarduda eh mafalo umtta mundu Numaullahhey gee un badanggah munda masuwa kamerron mosu suwayeh kameroon eh unlm tamalo marwa masha marwa umlu malu yola malu yola azare atomo maiduguri yetumo maiduguri mundu dasi mlu mofsafttun ghri nolasargumo nomu lu safttum mofsaftun dasi do nando dasi num bubu duzel numbubuduze umttah nalo washidanga kasuwangumo umdunun hundo kasuwangumo nuhun kasuwengumo ɗiya ɗiya ɗiya numta dasi umhun bubuḏu ziyada aha mundu dasi mashingrufstu umdu mafstta <noise> masutse wassaftun lumtta mundi nohun kasusulumta lumtta mundi nohun kasusulumta lumudi katnanguwa nda lagos katnagua nla lagos mundi washi wash tugra watugra kilawa namshel ndal kofo mundiya koluwa a ah offtata kofo multtandabu mildiya kiluwa gumunshi gu mdalu wa ndamshil kofo gundu wasusuwe wattu lagos wattu lagos mundi watu wondu lagos mundu hayi lagos illleh lagos illeh muhun kasuwengu lumttah tah woshinkku mula nol lagos sa taususuwa utamaza qo yahhah yallah azar yaske yato mundu dasi katnaguso ake urtalledau tiyama ille mananddo munde akeha Tiyama intananda nqol matutu lardundu uzaggan hakun untandan watu wasafttun ah lagos ah uha wayadun luwa yawa ndu kasubutan lagos ille da mundu hutta wattu lagos ah walo umdula samulata walu tachaye wamttawadalu gaa wahum ttawatalu tael kaundahun kasuwengu nutuwa eh koera wuskunta ndu muttuwa uskuwanda kassuwangasa aftu lardu ok ashanngare ihe uftu lardu numttalneyi kasuwanga illeh umtta shingu numan mumbuɗu zum numbuɗu zonu nutuwa da koehennatuwa da koehey natuwa da ko'ehey numtazada waham tawalo wahunmatawalo blundi yafaan labargdi gi kayi asha toda lagos ga ngalumta hayil lagos do oshingu mularago digeh woshingu mularga ɓundi madu run tanda tandalo birmi ke iyo lumtama do kiyankumtolo nduhum tamatabal labal matul labal bundu matumasaftun tado eleshingimilaro teqadala piyazorto ndiqimilloqo ha tun mallah paltada sikibulogi tantanelya a'ah wuro ille umhum gaɗi usafttun uhun kasuwengu utuga ok ah ah tuku usafttun ke aptan tolo ok nokatuna wangu nato wanamatuwa uttamuntulo uttuhallogu uttufo ukalla bunɗi utsafttun kallogu ɓundi usaftta ah lagoss ao uhum uttawaluo Uwoledo lafsafttun talasang gadu golumtda galatu tuwa hayi buro kkan hayi yerwa latuwa hayi latu lardurasumo ga'ah tallah lashingu mularanga tale chi lagosta dasi nodi lagos nosafttun nado tumohey dasi nochi lagos nosafttun nado tumohey dasi nochi lagos nosafttun maiduguri da ahta garishigulda lashigu wendu shimo ndumi tutuwa kohey nutwa do ehe kohey nutuwa kohey numta tansanda galibu do dasi uchi lagos aha dige katunangu wey ndasafttun angatta ah tiyeh dasi olu osaftun ah lardu umttahallgu numbu bud'uze di mahun kasuwengu shalwa malqe ahh umtta a'ahh matuwadu engu yaragumo kayar kuregumo duguma yatu watu lardu mundu watu atu watu wada da munda mikutun kunda maiduguri kunda maiduguri so na kabusa nume biya alwakoɗuga dumga ahakamo dugumunta nume larduwa kanta shadiya ndu biya lardu a gum shadiya mosafttun shadiya llai hum kaiyya barankum tudum shaɗiya shadiya maɗum ɗumttah ndo dasi mosafttum numtamandal manɗdal mundu dasi washa wakutu hairral gul harra gu muhairragm Wataharake gnaragmo wattu waɗu doh watuu haraku yakura ragumo watu waɗu do watu haraku babaragumo gaah watu waɗu doh haha donun bashaga wattaharaku 'angumo hallaku rabaya gumo hallaku rabayerguno dukgunmo oḏudan dukguma yabo uwn yeshingu mwlaraga wattudagga watu watukarsi rogu kawiyaggu wunasi umfodan himmar inasi mufodan sanda inasi mufoddah intur inesi saban eragu ɗduk matu waku kadan woku kaddan doh whun tawalo washa atahiya <hesitation> nddana uh koyita inehh gaɗo ihme babura ineh inneh ebon ihineh chii indan qan qaradan nihanddan wallan chii indan ihundwalla chita dasi yeka un chiyenda yebo uh kalawa dashi esshagan mundi ebo'un gaɗon sanda numdi dasi wassongol wattir ndu wohunttawasu worakgu rabiragumo ga washa'ah wuraku raibaragumu mukra nakura gu madu ɗumtta mundi wsha ah nakra nakrabira ga wattu mainagora h su unah watungoira baira wusu un wattu waɗu ɗu dan eeh wotudan watadan koisu rogu wene sabuze ragu ka murttaye kasanderogu eh dan eeh wokaddan woka dando mundi siyar dan allah ke kayi tundu ka gamme go